Tehoun neco najah, pos para najah chichimeh, chichimeh. porque najah neco, nevitz neualahsi notequitito,. neualahsi, nichnamectimeh, nichihixomateh quemeh najah. niquincualeta yehoun nohqui nichnequeh, nichnequeh por. najah ne pos niualahsi ne co pa nochon pruvente,. nichnamecteveh, m, quiculiniah icutlapil, culiniah icutlapil. porque, quixomateh, oquinun quintlamaca, oquinun quimehtah. u para najah yaca chichimeh, cachi tepichen niquincualeta. o tlahtlaneltocah cogon quimahahuah yaveh ica niepa cogon. quintzahtziliah u tepetzin quin- quinequeh yehoun nohqui. tichnequeh Tichnequeh, porque yehoun quehitah tlahtlaneltocah. nepa tochon tlatlaxohteya porque yaca quetah. amo quiquixomateh yehoun tlauahuanouah, tlauahuanouah pero najah. cun nevis como nanan niquincualeta yehuan nichnequeh tus para. najah, yehou chcichimeh cachi tlahtlanelcotaca para najah aha, machia can niepa u quen oyahca ocsente, amo, amo quineltoca. pero nah quiemah neh con nichneltoca nochichioun, provehte. nichnequeh, nichnequeh oun nichneltocah lo que tlin niquimahahua. noso nequintzahtziliya, cahjalaqueh, uhqui quisah ca, ca, uhqui quisah. cah quiyouac, caca yajuh, niquimahahua, cahjalaqueh, tlahtlaniltocah. motlahtloliyah cuhcuchi tepetzin loro, se loro cohyoqui quima, quintzahtzeleyah yacah, yehoun, yehoun, acmotlen quichiuah.